Kul rang menga salqinlik, neytral va zamonaviylik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha nozik va zamonaviy muhit yaratadi, shuning uchun u ko'plab dizayn va moda sohalarida ishlatiladi.